Este in kuia este vɨjɨn sa'a esté suni kuún xaán sa'u, suni esté ɨó táchi, ɨó ka'an tajá kaán, este kuún yuu'a kun inka suni a veces nɨnɨ xaán sa'a.